दर्या देवाची एक सोबीत रचना दर्या सबर नुसत्या। आनी हेर उदकांत राहवतल्या जीवांचे घोर जांव आसां। दर्या शांत आनी सोबीत ताच्या लहऱा मारतांत तेंडना। दर्या एक चित्र काडता कशे दिसता सुर्याचीं किरणं। दर्याच्या उदकावर पडता तेंडना हो दर्या चकचकित। दिसता दर्याचे डगर भोसून वेळ सांताना जीवाक। संतोष भोगता दर्या माणसांक आपलेसीं ओडून वर्ता।